जापानी भोजन सूसी और हैदराबादी बिरयानी यना भोजन छन जू मैं थें बणोंण नी औंदा लेकिन मैं यूँ थें बणोंणु जरूर सीखणा चौलु। यिका साथ ही उत्तराखंड कू प्रसिद्ध गहत कू परांठा बंणोंण सीखणा कू भी मैं तत्पर रौलू।